bu ma̱k apər, ɓu ma̱k apər ɓu nak ngɓət ka̱ apəpal, ɓu pa ndəng ɓu nak ko. Nɗəng ta iga ifel te ɓu yar irugu ta ɓu pa ka̱shishe ndəng nsur, atak sur i kpan na te ɓu tur ifa, ɓu mwong a ləlyang ɓu mwong a ləlyang ikur te ɓu kak, ɓu nak ngbət ka̱ apər ka̱ ɗi ɓu nang nɗəng ko te ɓu nal ɓu nak ka̱ shisha, ɓu ɓu nak mman a na, ɓu nak a maje á na ɓu pa aya̱m ɓu nak ka̱ apəpal i fel, ifəl mman i tang á na ka̱ maje te ɓu fer ka̱ na, ɓu zuk, ɓu wop nɗədəng te ɓu nak mmi ka̱ apər, mmi, ngbət ka̱ pər ngbət ta isur te ɓu nak mmi ko. Mmi isur te ɓu wur izhe irugu ta ɓu nak ka̱ shishe. Ɓu ci, ɓu yang ncici, iga sur, iga yal, iga wom te ɓu wur ifa, te ɓu nak ɓu nak ka̱ she ìkpang ɓu wur nde, ɓu le ɓu yar ngbət mmi va̱ ufor ko i fər mbin.